آ، ٹیکنالوجی سۭتۍ وقت نیرُن تہٕ ڈیجیٹل دنیاہس سۭتۍ منقطع گژھُن چُھ ذہنی تہٕ جذبٲتی تندرستی برقرار تھونہٕ خٲطرٕ اہم سمجھنہٕ یوان، تکیازِ یہٕ ہیکہٕ تناؤ کم کرنس منٛز مدد کرتھ، توجہ بہتر بناوتھ، موجودٕ لمحچ بیداری بڑاوان، تہٕ دیمن سۭتۍ حقیقی زندگی ہنٛد روابط مضبوط کرنس منٛز ہیکہٕ مدد کرتھ۔